Nasaa bugum lɔgerɔ de la lɔgeseto ti tu wan nyaŋɛ dikɛ tagelɛ bo nasaa bugum la ti si nyaŋɛ tum suŋa suŋa bo tu. Lɔgerɔ wa me boi mɛ buuri buuri gee ti si fii mam wan ta'am yi de la: Tiibi, faani, kɔmpiita, latɔpi, gogo, sapebesum dukɔ, lɔgerɔ tuseto ti tu tara dugera mui ti tu yi'ira ka ti raasi kuuka, si seto ti tu tara pɛɛra lɔgerɔ ti tu wi'ira kaŋa me wɔɔsa, tuseto me ti tu kelum tara diila lɔgerɔ, ti ri wi'ira eŋa me ɛɛ' firaya, la asi'a.